Ba ŋha kpoahwo gi ada nye gi ewo mo arehwin aka ba ŋha kpo ahwo gi da gi eya blu mbo ba onda ba <hesitation> ba ahogbren asko eson gi le ba gi hyen okhro dzubhu ma, so chuku kahe me klo inumu helo and komo meklo luta mama chewa inda kama unumu onda ba ma mbwro anajeriya me klo unumu onda milo domi unumu onda la yanda moanasla aba ahe moba <hesitation> kmo gi aghgo nga mo sa suknu aghre moaluma mo adzu nga mbo mo sa suknu aghre usku mo, ba mo ba hyle gi ayi mo atsa gi ayimo bagi yi akpla so unumu onda milo la wo sesla igi ayi me chukushimi mbo me dzuka he nga me taghba ekaba mo aba ba moa kpo gi ende mo kyu emehe dagi mo adigi kase kpo iwu ahan mbo mo akyu mulki abhgo si khwogi obhgo so me egŋo oraŋ mela egŋo oraŋ omba ahutu milo ndzendze <hesitation> dzubhu obze ŋwo ka moare ndzendze moakpo utmu nasle moakpo la gbu okhro ohken nga le lo okhwo mo, mo aklo dzubhu tah dzubhu helo wo sesle oba ŋwo hyen avaŋ ba ŋwo tuknu dzu ubin baŋwo dzubhu angyi leŋwo ka ŋwo gŋo oraŋ Ŋwo ka moare ba kala ŋwo, ŋwo klo egba, ŋwo dzubhu, ŋwo nze inu, ŋwo tagah, ŋwo numu ubin nze inu, ŋwo kso ba ŋwo kpoh wo moare, ŋwo nye moare akpla, ŋwo tsa moawyen odŋe gŋo ekpla mo akpo areŋha ghre igi gŋa ghre mo azgi ami lo aba nga ŋwo ba hyen dzubhu so dzubhu helo wo ndzendze la ewo la ewo dzadzi me klo imbi ba ame ba ahogbren akpo ahwo da moasi omba dzu hilo atamema ndzendze ko huhuhi eka ba me klo egba mbo oba omba utmu me ohwo ba meba hyen dzubhu ekpla ŋha balo wo eme moasi lo hi ane imbi ba me tuknu dzubin sko lo nga ame egŋo oraŋ la lo imbi lo awo dzadzi.